Columbia ram tu nam shang shang om na ani a. Tungzi nga a nam om hau tu. Muiska te, tairona te, kumbaya civilization te ani trin ani. Muiska confederation tu, <hesitation> society advance persi nga mi te ani a. Tuta an tiltho poi mo veber <noise> pakat tu rangkatak ant mannavel ani a. Tuan eldorado om na ant mun ani bok ani. Tuan <noise> an at nam mi <hesitation> hau columbia mi tseng hau hii agriculture ate. An advance an sang em em a. Tuan sumdon tepo, sumdon nate, an rin na ang ate jan. <hesitation> an ngetin an <noise> sang bok ani. Tuan spanish colonization a an om China. Tuan african slavery a african a african hau tatok toten. Columbia a tuan an letok chin ani.